<noise> <hesitation> atua jakwanza <noise> wibea kwamunu ukudova umoto ulonda ikisusulila, udwove umoto, <noise> ulonde inyakara <noise> udenya denya <noise> uvika pakisinzi <noise> upula umoto <noise> unavo apia wiva upulile umoto. <noise> utola isufuria ukuwaza ukuwaza namakasi masaafi, ududa ufuasa tena mara javiri, ududa, utolo u- u- ilisinia. Utole isisinia ukuwaza ukuwaza, ukulivika pavunonu, utola amakasi masaafi, ukadilia kama unsele gulikilo moja, uvika amakasi gakilomoja, kama kilombili uvika amakasi gakilo mbili, kama kilo tatu uvika kilo tatu, kama i- ikilo jojoni jira ukadiria amakasi. Pyawiva ukadiria amakasi, utenge isufuria jira, upuleke kaama dakika ivi upulekera, kma utumila eli- i- ijiko lyanyakara, apo ulo- u- u- amakasi jukiwai ukunungi. Ukusemka jukiwai, kama u- o- ovia ute- uterekere ikigaya amakasi jukitselewa uku- ukujivula, kwahiyo <noise> unongi, apia wivo u- utengire isufuria jira ukubyeka numfuniko. upulekera jina- ka unanolola kama amakasi gapyupile unonge. U- utola unsele usambula usambula usambula kama guli namatakataka upeta upeta, unavo upetire, po unongi wisopa musufuria mula wisopa tasi, umwinyo wisopa amafuta. Alafu uvio ukihevo, wisopa unzere, unavo usopile unzere, ukevosi mara jakwanza, upendule mara javiri, upendule mara jadatu. <noise> Ukuva ukubike ukuvoleka, ulokota, unavune kama vu- uvu likuvindali kama vulalika ndee unongi upunguse umoto. Unavo upungwise umoto, ukukoleka, gupitsake kupiitsa uvupulikilaka. Unamalapo, utole inongi, untela, utole untela, ukivosa ukivosa ukivosa uvonza, unavune bado kulimwiko, kama ikyaini kiva nakipile, <noise> utole utukasi utunge, uvongeresa, <noise> apiawivo uvongerisye utukasi tura <noise> uvu- uhu- ukubika tena kutengura ukujevola. Kwijevola kwijevola kwijevoola, unavone unalola unavone ukupie ila amakasi bado nakakahamiri. U- uwipula pala pamuoto, uvi- u- ukokola umuoto uvika papembeni. Apya wivovekire papembeni, <noise> pasi pala uveka umoto. Naba panane napala palisinia uvika umuoto. Apya vukakamira utola isahani, kama nyivani mulivani, utole isahani ini, kama mulivahano utole isahani ihano, ukwasi saani ukwase ukwase ukwasa. Utola isijiko ukuwatsa ukuwatsa ukuwatsa, baada ja hapo uvika isahani utengule utole emboka, wikate imboka. Kwanza ita- ihatua jakwanza utole imboka jira, uku- ukujikwasa taasi uvawe apyawivuje kwasise, u- udova, udova udova udova, apia wiva udovile ukujipanga vunonu, utole isufuria e- enonu jinye- ijinajitsafwiki, ukwatsa vunonu ukujivuika pala. Ukatile ukatile ukatile ukatile imboka jira, apia wiva ukatie imboka jira, unonge, u- utoli inyanya, witole umwinyo, wuttola amafuta, utole isufuria, u- utenga pamoto, apya uvyo uvyo utengire wisopa amafuta, wisopa <noise> upulikira amafuta gajivule taasi, upulikira akanave kajevue utola inyanya, wikata utole ikitunguru wikata, utole hoho wikata, una avukatile. <noise> u- utola utengura nisitunguru nihoho wisopa, apya wimala utola, inyanya, wisopa inyanya u- ukujikubika numfuniko upulekera jipyea ki- padebe, jinapye napye <noise> utola inongi, untela, ukujikevosa tasi inyanya sila ukevosa ukevosa, <noise> utola unsele, <noise> u- uitola imboka, <noise> uwisopa. <noise> U- ukubika tena numfuniko jiipya jiipya jiipya! unavune bado najipilye u- u- u- ukujikovosa tasi ukevusuke vusuke viosa, alafu ukujileka tena, <noise> jitengure ukujivula jijevula jijevula jijevula, ukijeleka jejevulage. Apya jiva jipie mtule ikyakurya, mukwipula, <noise> vu apyamwiva mwipue, mveka panunonu pavun- apovunelisalama, aponasipali imbovosi <noise> uvika ikyakurya, mwirya, mnave namwikwiti mkongeresa tena, mwi- mukongelesa nimboka. Baada japo ukevusa ikyakurya kija uvavie ukivosa, po unongi, mukwipula mwirya. <noise>